Fomba fan̈aboaran-drô voron̈o àby io tran̈o-nany irô zen̈y mandeha mitatitry karà karazan̈a tany ahitry tsy haiko. Aviô aminjay indesin-drô amy vavan-drô araiky marangitry lava in̈y ze. Atambatambatran-drô zen̈y zin̈y samy mitondra zen̈y rô tsy araikiaraiky amizay tsikelitsikely io man̈ano izy, tsy malaky, elaela vita edy tranon-drô.